Yasɨ aratini kuae yasɨpe yane yamo janga ko jaeko arare jokuae ara uajaete otini jare iroi bi ñaneti onbuaji ñanepitue yave